في الحقيقة، أنا بحب أكتر حاجة من الحيوانات الأليفة: القطط والكلاب، لأني ربّيت الاتنين واتعاملت معاهم. وشوفت، سبحانك يا رب، الوفا بتاع الكلب... والغدر بتاع القطة! بس برضو، حتى لو غدرت، بتكون بتلعب معاك، دي هي كده... بنكشك! 😹🐾